Fitafiana manokana tiako anaovana ,ye misy <hesitation> isan'izany ah ny bôty ah de pataloha tioba malalaka be ireny ah, de tiserta malalaka be ah, de ampiana <hesitation> akanjo ba malalaka be eo ivelany ah de asiana kasikety.